sagalee halkanitiif sagalee guyya hoo tanamiti onon wolin yatenii anan yedeen anin sagalee guyya inamaan woliin yanaa ,malsuun abaasun wolin kofolee naam ishin itatuu hubede woo hariyaa kiyya woliin olle amo halkaan anin woarkiyy jiraa sagalee taam woarkiyaa nyadaa, laaf halkanii lafir hinmaruu.